<noise> बिजली की एक केटली आवा जो कम तुम पाने बढर देओ <hesitation> और वो कम खट कोई स्टार्ट कर देते हैं। खट कोई स्टार्ट कर रहा हैं। नीचे से अपने स्टार्ट कर रहा हैं। फिर धीर, धीर, धीर, धीर केटली में पानी उकलत हो जाएगा। जसों जसों अपना टेम्परातूरे बढ़वागे, यारी ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बढ़ जावेगा। असो इलेक्ट्रॉनिक से पानी गरम होई जाए, असो सीगड़ी पर रख दो, ताकि पानी।